Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttur eða g d r n ættu flestir Íslendingar að þekkja en hún var sá listamaður sem fór heim með flest verðlaun af Íslensku tónlistarverðlaununum

g d r n g d r n er söngkona úr Mosfellsbænum ég hef verið

í tónlist spila lengi á fiðlu og fór svo seinna meir í söng og píanónám en ég ætlaði alltaf að vera

það var ekki fyrr en ég eyðilagði á mér hnén að ég þurfti að snúa mér eitthvað annað og þá var tónlistin í fyrirrúmi

fimm ára í fiðlu og það opnaði margar dyr fyrir mér að hafa lært var svolítið að henda sér út í djúpu laugina vera svolítið kræfur ef mig langaði að vinna með einhverjum fór ég bara upp að

ég dýrka það sem þú ert að gera

við vorum með Guðrúnu í m r þegar við Teitur byrjuðum að gera tónlist saman

nálguðumst við Guðrúnu

ákváðum að hittast og semja

lag og eitt leiddi af öðru ég myndi segja að hún

þennan gríðarlega einlæga karakter

var það sem heillaði mig þegar við byrjuðum að vinna með henni var hvað hún var föst á sínu hún er með ótrúlegt

við vorum að gera við vorum að vinna með hún er að taka áhrif frá svo mörgum tónlistarstefnum og blanda saman í

sko mér finnst ótrúlega gaman að vera kona í tónlistarbransanum og finn fyrir miklum stuðningi frá öðrum

stelpum sem eru ungar ég hef verið að sjá ótrúlega grósku í tónlist hjá ungum stelpum í dag að hvetja allar

stelpur sem eru að horfa akkúrat núna

ég er að vinna mikið með þessum

og eru að passa sig

að vera á tánum eða flestir

mikið af strákum

megi ekki láta það skilgreina sig ég ákvað strax

er mikið af strákum þarna en

komin til að vera maður

breyta því

hvað er svona sérstakt við Guðrúnu einsleitt kannski hún kom með ferska rödd kona sem var að tala um tilfinningar sínar hina hliðina á ástarsögum sem við heyrðum

alls staðar ung kúl kona sem er að gera hún hefur skoðanir veit hvað hún er að gera búin að finna sína rödd mjög snemma og söngkona ársins í poppi og rokki er Guðrún Ýr Eyfjörð Jóhannesdóttir

í bransanum það er alveg fáránlegt ég var búin að setja mér

þetta var líka svo gaman því maður var búinn að leggja svo mikið í þetta og svo ánægður með og fá einhverja staðfestingu

frá jafn stóru batteríi og Íslensku tónlistarverðlaununum var alveg

alveg bilað hvað er næst er Ísland nógu stórt væri alltaf gaman að fara aðeins út og kíkja og athuga hvort fleiri langar að hlusta